Kô za manôkan̈a tsy impôrtan feky fanan̈ana kamarady zen̈y maro zen̈y e! Fôtiny kamarady amiziô ty reo io faran̈y tian-ten̈a io fo ten̈a mamadika ten̈a amparan̈y an̈y karàha ohabolan̈a raiky zay oe ataovy maro kamarady ho izy fa raiky fo atokisa, dônko sitran̈y man̈ana tsy de man̈ana kamarady maro e.